أول حاچة قبل ما تشترى آآ كركة لازم تتأكد من آآ سلامة ال-ال-الكربة ومن سلامة آآ يعني الموتور بتاعها ما يكونش الموتور بتاعها مظروب ولا فيه آآ ديفوات، وزيد حاچة أخرى لازم آآ تتأكد من الكركاسة بتاعها من الستيلوات بتاعها يعني التولة بتاعها تكون آآ متينة.